Iyoo, fŧafñi foo fe, gimboonjina fi ma lígir ndaani, fŧafñi ftída, unmada daganti a fi ma. A fŧafñi ma hatíde, ndi wosi raana umada wose, a fŧafñe ndi wili raana umada wosa gjif, ndi gjooran giindi raana wosana, a fŧafñi ma a fmaafi ungi fwosa mo. A fŧafñi, fŧafñi daal antúga fgadu a añaanna antiimbi.